<hesitation> Ny fomba andrisihantsika gny zaza zany de tsotsa ary io tena tsotsa mamitaky zaza. Voalohany zao atoantsika hoe mamorona club ianao resaka foot bôly na baolina kitra, <noise> ndao tsika amorona jour fa hanao déplacement atsika agn'Antananarivo, hagnandeha a Toliara de mba korazaka izy amin'iny satsia tonga de mazoto i. De vidiana maillot nareo, vidiana kiraro nareo, zay zany fomba tsotsa ampirisiha gny zaza zay. Na koa hoe hanao gym, zay manao gym de izarana jus raha baky nanao gym, zay ny fomba tsotsa mahomby mba hamporisihana ny zazakely na ny zaza hanao fanatanjahantena.